Héeg bale rato. Waaw bale. Tey bale soo gisee mu am njëriñ, tilim baa tax. Dangay jël bale bi di bale muy dem, tilim bi yépp mooy dem. Lu set du dem. Moo tax bale amna njarin. Bale <hesitation> kii bi. Tay bu dee rato la, boo jëlee rato bi am na loo fay bàyyi ndax rato moo gën a yaatu bale waaye bale bi moom yépp a daje. Dangay jël sa bale gi rekk di bale. Liy tilim yépp diŋ ko yóbbu. Moo tax bale am njariñ.